A legioma tsy fihita zao a laisoa laisoa le laisoa le managna kolera marron igny de avy ake koa o tsy de hita tsy de hita koa o ery petit pois, <noise> choux folera.